Ríí nando̱ ma̱tha̱ ríí mbáruma rígi̱ꞌ, xúnii xúnii jaꞌniiꞌ ikhújma̱ náa̱ mbáá xu̱kúꞌ rindoo̱ xtáa̱ gagi, rindoo̱ xtáa̱ gíná, rindoo̱ naꞌni néꞌngo̱o̱ <hesitation> nakujma ríꞌkhui̱ náa̱ ikhii̱n nuu rííꞌ nandoo mithiaríiꞌ mbáá xu̱kúꞌ rindoo̱ néꞌngo̱o̱ rá, na̱nguá eꞌba̱ñi̱i̱ mbákú má wíí kri̱ga̱a̱, migíná inuu̱ kri̱ga̱a̱, ríꞌkhui̱ naꞌni e̱tha̱ ikhúún rá rií naꞌni rí magoo masngájmee̱ rámí ríí xújnii xtáa̱. Xúꞌkhu̱ má mi̱tha̱ya̱a ríjndo̱o gagi xtáa̱, mixphi igi̱xi̱, naꞌba̱jngaa̱ tsiyuu̱ꞌ mingii <hesitation> nacha̱ ingiyuu̱ ríndo̱o mitha̱xníꞌtsíi̱ asndo̱o ma̱goo̱ mira̱tha̱ rí naxuájen rawuu̱nꞌ o̱ nanduꞌjué buꞌ <hesitation> ra̱khááꞌ má nanduꞌjué jumu̱ꞌ ikhúún rá pero nasngájmee̱ xkhua̱ꞌnii puée̱. Ríꞌkhui̱ nakujma e̱yoo̱ ikhúún, xúꞌkhui̱ má ríndo̱o naꞌni neꞌngo̱o̱ mangꞌ ríí ndoo̱ xú nagaa̱ꞌ ma̱goo mu̱thá rámí, nagaa̱ꞌ rá o̱ naju̱mu̱u̱ rí naꞌkhui̱i̱ a̱a̱nꞌ ríndo̱o xú nuxnáa̱ ríndo̱o xú naŋawúu̱nꞌ mithia̱a ikháán rí migíná kri̱ga̱a̱ na̱nguá iyoo̱ ákhuiꞌtsii̱ <hesitation> awúún má mú nathandxaꞌjuáa̱, awúún má mu naraxkháa̱ rá na̱nguá eꞌni ma̱ꞌba̱míníꞌ, ríꞌkhui̱ eꞌni ju̱mu̱ꞌ ikhúún rí masgájmee̱ xúnii xtáa̱ awúún rí na̱ka̱ranújgoo tsú xu̱kúꞌ.